<hesitation> te sabulu daman mu amfani ka diɗau zuwa ka wankine sabulu nala ka kajetu dama zina bono ko na mai ko binne zingon ko ka binnezuknon lamba ko man ko ammana sabulunsi a ina binna te kuma a bine zigonto kareto no mukno atibu ana mai na wanka kote kana iko wanki ɗoshi na maika sabulum kine lashim akai kobo ko ne kalemu sabulu ba a sabulum mu takatau to ka kuma ae erina fetene kaje tu sabulum saboka. a ino sabulum eh ka anto kai an bono hinɗi shi wanke ka zuk milla min sabulubu aka binshi <hesitation> weizi muɗi muzi nashi binesu zigonsu ae kareshi ma dati wanki ki namshi ma kareshi bomiyumo na zenati anga a bin sai shi nani zinani shi wanki ɗoshi a sabulum su a a menebu a sabulum koda menebu wankide na kuno mukti so ey to non non fataye tonmi na gojeto sabulum to to mendu kona ɗabka tare maza sabulum zenau a ben tou anama ina wanki. A bine zugonto ki zoni a bine zugonto karab baɗi a wanka karento ki hoti a wanka karento a bine zuk milla toh si ne amfanik sabulu don dama si sabulu anfani toh tim eh dama anfani so mu ishek te aka ramta be. i sosai kaiso ko bin ko kare ko na andi te bu ko kola karenko a hinɗa a ishe ɗahu amma na andi sabulu e na ko wanka ɗeino bi ko kola ɗeinok bin ko ƙawal andi ei ƴoto bu toh sabok ka. a muni ma som e ka ishe wanki ki shere don sabok durok <hesitation> sabulu amma kaiso ka. a ndeyi mokok sauki ko ina andi te toh na ko moiko ngo kaja sabulu bu dai sai dai matsala manato matsala don sabok si sabulu ei ɗeinok banoh ne sosai don sabok na ko andi sabulu a banok ko toh dongo yo mohdin ni ma dongo ko manak be. e ki ngomu ba ma. e don sabok lalamba a iuna mona zugonni a nama sabulu a bine si a wanka karai ni a ina leƙo zugonni a ina digenze zugoni dole sai da sabulu te sabulu amfani toh tim karai ko ka. a ma na got ko sallah ma na an sabulu bu ma dongo karai ko a ina sallah bu dongo amma na an sabulu na ko wanka na ko riko masallaci ko kola lo ke a kolshe zei yo karenko amma nagedal karenko andi budiko. Toh si ke ma zei bu toh a onzhi kam a onzhi a seshi mishi amma duk ki ka. a lo ke a ramta zugonni ki sabulu sabulu ma so yo yam are wonse bu ma. e amma kaiso ka. a ndeyi mokmu ti sabulu ma te ɗahu to ana ta turare ma. e toh sabok ka. a kaiso mu amfani ki aka te anfani toh tim yam sabulu e sabok ka. a dole ne mu maida hankali aka toh don si azamta zei bu sabok ka. a si sabulu atiya ke andi anfani toh sosai atiya ke ko a banoh ko a riya kaiso ko na ko menok riya ko taka ham ko ina maza maza ko ina bina na an sabulu bu na e bina ko kola bukɗo zugonko hata bu ma. e amma na ko itko binan sai ko moyi s shikenan toh te anfani toh tim sosai kaiso ko lamandu na isno banotko ma a mokitko sabulu gonno moka sabulu a su abba wane don sabok a ina wanki toh sabok ka. a ei mu sabulu ɗeinok ni banoh an anfani yam sosai toh muni dai mu kolshe zei ki ɗeinok sabulu don sabok mandu banko ko na ɗafko tere a hinɗa a ina wanki balle lalamba na kolshe bukɗo te a hinɗe a buɗ ni zugonni te ko babanoh na gyaɗe no a dola ta an sabulu ɗo. a andi sabulu a andi bu toh ƙeri na ni mokitku toh na ko mokitsu e shikenan anamai a ina wanki toh te a koishe zei ko bobbano kuma ko kolshe zei sabok ka. a anfani sabulu kenan amma ngoi na anko ta si man anfani sabulu bum toh a ɗeinok ni duniya ma dongo si man anfani ƙabu ma. e don kona ko tishe woto ma kaiso moi lalamba dai na tiko ki woto yaɗtitko zug subani ma kola la noni ana ta am nama no sabulu ki ƙak ei shoko binah sannan a ditu a.